Ma travai che riesarìa nen a fe al e fe l'idraulich, l'idraulich al a sempre dame fastidi travaié cun i tübu dë l'acua, specialment se deve cambié ün tübu dë l'acua sut al lavandin, sut al lavandin al e 'na coza teribila, mi riesu nen a felu, se deu propi felu, lu fazu, però a m'da fastidi